أول شي بكون مرة متحمسة يعني إني أستكشف الحياة في ذاك الوجت، أزور القرى وأسأل الناس عن عاداتهم وتقاليدهم، بعدين يعني ممكن أتعلم حرف جديمة مثل حياكة أو النجارة، وإذا يعني سمحت لي الفرصة بشاركهم بعض المعرفة عن العلوم، بس بحذر يعني عشان ما أغير التاريخ لإنهم كانوا موجودين قديما، والتجربة يعني مرة بتكون مثيرة وملهمة بالنسبة لي.